Ka disa Kulur llesh, përfshirë biond, kafe, e zezë, e kuqe dhe gri. Për më tepër, ka nuanca të ndryshme brenda këtyre ngjyrave, si biond platini, kafe e errët dhe e kuqe bakri. Prandaj, mund të thuhet se ka të paktën dhjetë kulura principali